À un bello racconto che ò lezzuo pöco tempo fa, à un tipo de villezzo che no se fa ciù, ò quæxi ciù, à un elemento che conoscio pöco, o grande lago, ò anche a-i laghetti che se veddan in montagna, tutti congelæ, che de stæ ti te cacci e ti meui da-o freido.